Tokony ve sa tsy tokon'ny hisy fetrany, gn'ino izy tiky, gny fahalalaha maneho hevitsy? Aminaha izy io tsy tokony hisy fetrany mihitsy gny fahalala maneho hevitsy satria, satria zay mihitsy le maha olom-belo, zay le zo. Raha ohatsy ka mampianatsy zon'ny zaza hanao hoe: zo gny ma- maneho hevitra. Ka magnino gn'olo ary ho fetranao amy fanehoany hevitsy zay? Da, sady eo koa gn'ahitavanao hoe olo raiky tiky zao, olo raiky tiky zao da tena ataoko hoe afaky mamoaky gny hevitsiny malalaky soa izy. Fa gny zava-misy nefa tsy zay fa somary voafehifehy aby gny fanehoan-kevitsy rehefa tsy mifagnaraky amy reo politiana sy ireo olo ah manam-pahefana reo. Gny zava-misy.